Neɗɗo tagaaɗo mo ɗum wiyata Enkas mo laamii fuunaare lesdi Ca'el, ko hewta leydi Spen natti sarkiindi to ndungu ngu ujaniere gootel hita e meɗɗe jowi e sappo e naañ e goo.